الدلوكة، الدف، الصنطور، ال- <hesitation> كونقا، ال- <hesitation> بونقو، ال- <hesitation> طبل، الطبل الكبير و <hesitation> الطبل الالكتروني و الصنج و الطبل المغربي، الدفوف، الكاجون، البانديروس.